Muq nimi om Mart Reisipuu ja ma piät egä päiv elämä suurõ saladusõga, miä või terve mu elo ärq rikkuq. Ütskõrd ma lätsi küüki ja säält ma löüdse üte väega hää võiuleevä. Ku ma tuu är olli söönüq, tull' vällä, et tuu oll' presidendi uma.